اطالوی پکوان اک کھیتری طور تے میڈیٹیرین پربھاوت کھانا پکاؤن دی شےلی ہے۔ جو اپنی سادگی اتے تازے موسمی سمگری جیویں کہ پاستا، زیتون دا تیل، پنیر اتے سبزیاں دی ورتوں لئی جانی جاندی ہے۔ جدوں کہ پیزا، پاستا، جیلاٹو <hesitation> اتے ریزوٹو ورگے پرتیک پکوان پورے دیش وچ پائے جاندے ہن اتے دنیا پر وچ مشہور ہن۔ پکوان خطہ انوسار کافی وکھرا ہوندا ہے جس وچ لیگوریا وچ پیستو اتے وینس وچ ریزوٹو ورگیاں وکھریاں ستھانک وِشیشتاں ہن۔ مکھ تتّان وچ تازہ سمگری، قدرتی سواڈاں تے دھیان کندرت کرنا، پرسد بریڈ، کئی طرح دیاں وائن اتے مشہور کافی شیلیاں جیویں کہ ایسپریسو شامل ہن۔